पोला कॉंग्वारू जानवर रोहे तीनरा टांगडा। <hesitation> घणा पोला पातला पातला रोहे ने चिपकला जोसरोहे ती। <hesitation> बरफ अस्ट्रेडिया में बरफ हुए। <hesitation> ती बरफ उपर एकदम जमी जाए ने खिसले भी नी पोला कॉंग्वारू। जानवर रोहे <hesitation> ती तीनरा पाई तो वारू धसाई। जाए ने <hesitation> उबा रोहे ती खिसले भी नी ने। वारू रोहे इनरा पाई भारी रोहे ने ची रोहे।